Lingue a i ën e ën barun ënt ël mund, mi cunosu nen tüte, comuncue gavant cule li europee a i ën e tante d'aute, ades bo, sai ne, mi l'ai nen stüdiaie perciò pös pa di d'precis vaire a ën sia